बाल जु छिन वेगा मेन ता चार ही रंग वोन्दा कालू, भूरू ,सुनहेरु अर लाल ची अर येगा आलावा आजकल बालू मा अलग-अलग रंग लगोंडो भोत चैन चलयू।